Anao ka hangala-tahaka ahandro karaha lay amin'ny restaurant regny, miezaka antegna mandeha bazary ny mividy ingrédients mitovitovy amin'ilay akagny. Avakeo anao ao magni- tadi- tandrinesagnao aby hoe ze lazain'ny ologna afangaronao agnatin'ity e. Dia vake afangaronao i ingrédients maro karazagny be ilay novidinao regny. Iezahanao amin'izay anao mahandro, atao mitovitovy amin'ilay amin'ny restaurant regny. Tsirony zegny tegna niezahagnao ngatalahigna.